तम्राहम्रा सबैका घर एक भान्सा कोठा हुनोछ । भान्सा कोठा खाना बनाउनाइ लागि हुनोछ । खाना खानाइ लागि हुनो छ । भान्सा कोठाभित्र के के हुना छन् भने चामल हुनो छ । तरकारी हुनो छ । खाद्यान्न हुनो छ । अन्नबाली सप्पै राख्या हुना छन् । यदि हामी भात पकाउना छौँ भने चामल राख्या हुना छन् । यदि हमी रोटी बनाउना छौँ भने धुलो राख्या हुना छौँ । पीठो राख्या हुना छौँ । साग बनाउनाइ लागि सागपात राख्या हुना छौँ । भान्साभित्र वाउँछि फिरिज पन राख्या हुना छौँ । वाउँछि भाँडाकुण् भाँडाकुँणी पन हुँदा छन् । केइकी भाणाकुणीमा खाना खानाछौँ । वाउँछि डाइनिङ टेबल भन्ना छन् तेइकीलाई खाना खानाइ लागि एक टेबुल पन राख्या हुनो छ । वाउँछि छुट्टै धारो पन हुन्छ । भाँणाकुणी धुनाइ लागि हातसात धुनाइ लागि राख्या हुनो छ । अब यति सप्पै सामान भित्र हुने हुनाले भास्ना कोठा सफा अद्दो पड्डे हुनोछ । भान्सा कोठा सफा अद्दाइ लागि हम्ले चिटिक्क झाणो पुछो लाउनो पड्डे हुनो छ । झाणो पुछो लाया भने कोठा सफा हुनो पड्डो छ । भन्सा कोठा भित्र हमीले झिक्कै गज्याङ्गगुजुङ अरिबट राख्तो हुनैन । केइकी र्याक बनाइट राख्यो भने के सामान काँ राख्ते भनेर चिटिक्क सबै व्यवस्थापन अरिकन राख्यो भने तब सजिलो हुन्छ । फोहोर पन कम हुनो छ । भान्सा कोठाभित्र चामल एकाइनोइ छ । तरकारी एकाइनोइ छ । धुलो एकाइनोइ छ । भाणाकुणी एकाइनोइ छन् भने त्यो भान्सा कोठा फोहोर हुनो छ । तेइ भएर हामीले चामल एका ठाउँमी मिलाइकन राख्तो पड्डो छ । धुलो एका ठाउँ राख्तो पड्डो छ । तरकारी एका ठाउँ राख्तो पड्डो छ । अँ वाउँछि धारो पन छुट्टै हुनो पड्डो छ । हातसात धुनाइ लागि भाणासाणा धुनाइ लागि । वाउँछि कहिलेकाहीँ झाणो पुछो पनि लाइराख्तो पड्डे हुनोछ ।